Ochiq ko'k rangni o'ylasam buosmon va dengizni hayolimga keltiradi. Dengiz osmon shu darajada rangdan iborat yani ko'k bu moviylik poklik rangi hisoblanadi.